Maguli omara aorai ia gera oma kamura, oma kamura voo vagi. Vanuga kopurakopura raka ga verere agi iwarana. Ia aunilimalima kopurakopura o gera vanuga aura, gera vevai aura kamura gera vanuga kopurakopura aorai gera vevai aurana raka ge ugamagi iwarana kolemara eaura ge kilagirana ga verere agirana. Au e verere kamura ge walana aonai au geku, auna a verere agi kamu kamuana o a ugamagi kamu kamuana omana ia amara Velekou gena wala omana. Gena wala omana auna a verere agi kamu kamuana. Kwalana anoparai ia maparara ga magulina, ia kipo ai ga maguli kawwana. ia pakunai ia ga magulina. Aurai ia gena wala omana vererena auna wa a ugamagi kamu kamuana. Ia gera vanuga aonai no wa verere Peapi ugamagi ropu alia vererera pe kala namanamaria. Ia gera, ia amara Velekou gena wala omana va vererera kwalana wa oma veaira ge kwarana, ma verere omara rekeara wagira na, eoma veaina aonai ia gena wala omanana ia kapuragara, arigi kapu ai ge aluna maparara wa oma ila maparara ge kwarana. Ia no wa wala omanana ne ia maparara e va koukourana. Ia ga ma veai avuna, ia ma kaparugara, kapurugara ma anopara rekearai ge aluna aura magema kwarana e gama koukouna, gama veai avuna. Aurai au wa ia amara Velekouna wala omana auna a verere agiana. Wa orana e kwarana aonai wa verere taimuna. Kilana kamuna pa kilagia wa, oi ria rigolo voo ai au veai avu. Aurai wa Velekou gena wala omanai gema laka kwarana ne ia ma au kavara o ma walakavara maparara gama veai avuna wa taimunai ga verere agi koukouana numai o Gera numai ga verere koukouna o ga laka oana vanuga kalavo kalavora aorai ga ve koukouna. Ga verere koukouna ma kaparugara ria o magera vanuga aura ria e veai avuna nama. Aurai ne au ia gera, ia amara Velekou gena wala omana auna a ugamagi kamukamuana ea verere agi kamu kamuana kwalana waia makina pene famili aorai rakau veiga veigara ge walana aonai, e wala omanana ia ema vai koukourana. Waia makina pene famili aorai rakau veiga veigara ge walana aonai, e wala omanana ia maparara ema vai koukourana. Ia gama koukouna maino ai, verere ai gama koukouna, gama veai avuna, mulina kavanai verere ai e maino ai maga ve ugu lovolovona. Aurai ne, au wa ia amara Velekou gena wala omana, auna, au geku maguli aonai geku verere kamuna wa oma e kwarana aonai ne au geku verere kamuna wanai auna aapiana. Aura maparara no maino ai geve kalana. Ia gera ugamagi, lewana gera ve walawala magulira aorai magera maguli o veiga veiga wagira na wa oma e kwarana aonai ia amara Velekou gena wala omana pakunai wa eaura maparara iana ga apirana. Ga ao muli wairana ia gera wa oma vererena ga va guguluana, wa maino ai ga koukouna, wa verere ai ga koukouna, lewana numai o aikina vanuga aonai na wa koukou kopunaimo ga koukouna maino ai e verere ai au kamuna. Makina eve ikana laaninai, veugu lovolovo e walana aonai wa maino ai e verere ai gave api uguna. Aurai ia amara Velekou gena wala omana au geku verere auna kamuna. Maguli aonai auna a ugamagi kamu kamuana auna kopuna wa oma no paere aiki naina wa oma veaina.